ne nei kai yamba a shunon pa ni ma abonoh ma da kaɓɓi nima da kaɓi naryuii warii kuri non sha munu aru wucho komo ni ma di kabbi nar haranim, sha muni haru nima di kabi shan nar harranim sha muni haru nim aja, to bari minu koɓo minun kob nah minu forucol minun wa ɓello komoh miinaii minu a maju anku kurinm, minu ɓelloko ƙomo i anku kuri kam ivimu ɓirmu nin chacka nkanbi nima di kaɓun tu shunu nar amɓurum meju ƙaɓi channah amburu sooje gashi ɓirgemu nin anku kurimoi.